Soput tan omait paut toan use panopet ne kakasit deroan, punakan sisipan, sosopenit sisiu pan. Amain tan tepet toan tan usim simut. Omainim tan sisiupum spout tana toan sisiuan tan ai. Omain kakasin dero nuapat era soput.